To ɓanje mɨ mami bi, min mamma bi, shi ɓallo ɓanje damuma ma duniya gɨn damuwa ma laali maame shani gin nigeria dai, south afirca, america, chadi, niger, duniya gaboki ɗaya. Ɓanje shi ɓalle cewa damuwa ma pani ɓanje mɨn gorei ma laalito damuwai ɓanje she kang boko tako ɗaɗɨ ɓala ma shaagha, boko tako ɗaɗi ɓala ma shaagha, bako doka mamu ɓanje nigeria shire a gato laki, boko tako to shire ma shhe laki, kana ɗii shimi laki, to ɓanje sauki shi gama, shi gama, banje dong nigeriai ma sauki a gato laki alhamdulillahi, she goto, she goto, she goto, kɨdda ɓanje ambom ɓanje pɨrai dama yi ambo lakɨr injen wowun gɨn ambo wowun gɨn wutau ma yimau, boko tako hane ɗi ɗa america, duniya shire mashe kɨshimi boko tako ɗɨ south africa shire ma she kɨshimi. Boko tako da kinya shire ma she laki boko tako ɗa niger shire ma she laki to ɓanje maamu kani yireni woi ɓala yikiu alhamdulillahi kara godiya, mɨn godiya, mɨn godiya, mɨn godiya. Kɨdda daman shaaghai bo yileni wun wi ambo laki, wowun gɨn wutau ma yimmau au ɓoowu worin wu nai, bowu nai worini, wowun ɗuko la shenmaawuu ana ka ɓoowu wonduwoi au bummai, ana ka ɓoowu ambak awu bummai, boko tako wun ɗuko nangumni, barungumni, aru, dubu, dai wun ɗukoi, dip, dip, dip, awu ɗuko kɨshimi, bowu nai woiyi me to woi ɓangngha goi ɓala yikiu ɓangnghani kara shaagha, to dai shi ɗuko kɨdda woi woma yimou yikiu la duniya maamu ɓanje, woi woma duko yikiu woi woma yima yikiu bo woma yima yiki to dama an ɗuko woi shaagha lakiu amma tunda woi woma yima yikiu to shaagha an doma kidda bowo ɓoowu woi wutau yikiu. U duko daga daga shang har mangori ba woi wutau yikiu wu maigoro wonduwoi bowu nai kawai shi kenan au bo shaagha. Mɨn kwi gɨn duniya bɨla yinge, la ali maamu africa bɨla wu yinge wu yinge laki wu yinge wu yinge laki wu ayemɨni kɨdda lakirinjeni wun nene woi wutau yikiu bowu ɗuwowu nene woi wutau yikiu, bowu tau nene, woi wutau yikiu. Bowu ayewuni gɨn ambo wutau kalla, kalla, kalla, kalla, kalla, kalla, anyima shaagha an domau, ɗuko ma lafiya an doma, ɗuko ma lafiya an doma, ɗuko ma lafiya an doma. Boko doko nene nigeria shima boko yinge ka ɓoowu wutau boko tako ana ka doko taa ɗa kaduna, ana ka doko ɗa abuja, ana ka doko ɗa ina, sokoto, ana ka doko to ɗuko lafiya an doma. Amma ɓanje woi ɗuko lafiya yiki sosaiyu amma she goto dai, she goto, she goto, she goto, she goto ɓala yoono an goto an yima. Bowu yinge laki ana ɓamb frenyi wu yinge laki, ana bambren yi wu yinge lako, wu yinge zaki sosai wu yinge laki, kɨda dum bowu yinge laki waiyi an duko, an am an bomu pɨrahou, sam an homu pra priakoiu wu zinge wu yinge laki kida wu boi gɨn amboi wai wama yima, kɨda shaye shaye bɨla gatemi kalla, shiko gutima amma mun jindai bɨla gatemi kulla, bɨla tami ko goko, bɨla wani ko goko kida banje, ambo lakɨrjanyi woi wutau yikiu wun mini laughilan karap woi wutau yikɨu, to boka lauwu wutau ma yima to, shagha an waman, ana an wama, an wama kalla kalla an wama lim waima balmai cewa, an yiman an yima an yima, bale muu dexa, shi- shi ɓalla an zima, to an yima ku wai wutau, wuye wutauyi wu taw nen wutau nene wu tau nene, wu tau nene wu wutau, wu tau haneɗi wan wutau, wu tan haneɗi wun wutau, shikenan, shagha an wamau, amma shi sharap. Dagu kɨkɨshang har, har, har, har, har, bomi, to ai wunduwoi a jabeni, bowoi wunduwoi kawai an gama to woshi gɨn wutau, u wai wunduwai arniu, shi jindu allah, allah mure bɨlu boni wuduwoi, bo u bomi wuduwoi shikenan an gɨpemai, bo gɨpe ɗim to, ɓala ma shagha a yileni, amma banje wai lɨpma gwa ta koni progurus progurus amna, banje waiyi shi goto amu amu wamai dai wu ama ma dai amu wamai gɨn saudki sauki kida banje waiyi washi tama teera ɗim wu, shi tama teera, amma alea bullmai ɗinga dama bo tani terra, to ayeni, to washi tama terrau wunduwai an jabma laki, to wunduwai bo jebeni laki bala ma shagha an yilma, to bula ma shagha banje mu leghemu muu jinden shagha bɨlu lɨbeni shaghai a kɨreni. Muye duduk la shagha woi neer u, muu ɓoi kanadi gɨn ana ɓambɨrenyi la duniya, gɨn ali mamu dera gɨn ali mamu najeriya gɨn ali mamu to- to- to karap africa bɨla wuye kanadi wu yinge boiyi, wutaye ma yima, wutau ma yima, wutau mu yima bɨla wu boi gɨn ambo ambo lakɨrjen ana kai manji ɓanje, kai ga la woiyi ana bello lakirjen, to woi womu yina yikin, bomu wai to alhamdu an yima, benje wu woi wutau ma yima, bɨla wu pate ambo to duniya ata ɗuko she sherek kima duwa, dama shire she sherek pu, wam laki dui shi paghrema, wan laki shi paghrema, amma shire dumi ya she sherek, amma wom laki shi paghrema, shi paghrema ma ɗee yiki, ma tuwa yiki ma tong yiki, ma bɨri yiki ma pori yiki, shi paghrema mun jindai bɨla duwani, bo paighreni sosai wu, anu an paghrema bo duwani digɨm u bɨla duwani dai ana dumoi ma mun jundui pa bo paghreni ana ɗumoi min jindai bɨlu paghrewu. Wo mɨn jindai bɨla paghremiu, racob kumu, paran, baat, bemai, a yeni amma ram gummi, baar gumni aru, dubu, wai yanau, mɨn jindai ana bambɨren yi wu yinge laki wu yinge laki, gɨn lakɨrjen mamu gɨr miyu mamu africa, miya mamu najeriya, gɨr miya mamu la duniya kuye kanaɗi, wuye kanaɗi gɨda gotoi ɓale yimno go toi dimbo wu nine, proguru shi yingɨ mamu, proguwu a bowu towu goto ma miya arwu leida dama proguru a bale cewa an bowu goto ma miya arwu, to wu yinge laki, wu aye mini wu aye alii, kida proguru ɓowa kii banje mamau na nene shani kara godiya, amna manu shi kokari, wai shi ɗinda waiwu bɨla bɨla kiris an jindai wu bo wunduwai bo yileni, maza maza shi koi, wunduwai bo yileni maza maza shi woi To kishini min jindu mɨni muye ana kaito ana kai shugaban kasan america, ana ka shugaban kasam tanzania, ana kai, shugaban kasan niger, ana yea shugaban kasam togo, bo wunduwoi bo yileni ka yinge laki, ka ye bula koi, to memu nene alhamdulillah a yeni, dole wunduwoi an yilmau ma, an jindai bɨla yilemiu ma, bo bin dai bɨla yileni shi duk, shi yilma, shi yilma washi noon wu, yingimai gɨn yereni rarab, yeroni parar parau, yereni ba baat, yereni be- bemai, yereni to torumen yereni, gum gum gum gum shi yingɨmai kida bɨla wai zaman lapiya la ali mani kuma awo. To proguru bɨla aye mini, bɨla aye yi, mu tamu ko wannan ko gotoi shimi, ɓale yimna. To shimi ɓalai shimi na ɓalmai bɨla wu kanghi wu yinge laki ana ɓambɨrenyi, kidu ɓalai mawu, ɓalai woi monou kara namiu mɨn kori, kaina gɨre waima ka laki, na na balkima na laki shi akata boni shi laki. Shi ɗɨlagha kai ka daka shi laki wu yinge laki, wai ma yinge laki bowu yinge laki an ying dui dama waiyi woima muu dumoiwu, shi ɓala bokaye, shima an ɓalmai, shima an balmai, shi ma an ɓalmai, to shimi ɓala an goto, shi a ɓale, kai ka ɓale kai ka ɓale, shima a bale, aku yinge laki, dama shimi gotoi ɓale yimno, boka ɓale aka yinge laki, shima bo bale an yinge laki kaima boka bale aka yinge laki shimi bakai mu yinge laki, mu yinge laki, mu yinge laki, kɨɗa banje jemenyi a kaileto woi kii ma duwai, a kallato, ai kailuto, a kailuto, wai kii ma duwa sam'u, ai kii ma duwau kidu ɓanje mɨn jindei, ɓɨla kai lata to bɨla mato.